एब समुन्द्र मा पवाए वाला <noise> जिब फेरी कतेन कते हसइ । अ ओकरहिमा <noise> सबसे बण्ही देखले हमरा कहुन अक्टोपस भेलिय, हसे ह्वेल मछ्हरिया भेलिय, हसे शार्क भेलिय हसे ठोठरी कहुन । अ हसे अ कथसाइ अ जलगैणा भेलिय, हसे ओकरमा अ कथसाइ अ सपवा फेरी हसे हसिया पनढोणियावा सपवा जसने याको समुन्द्रमा पवाए वाला । हसे सितुहा भेलिय हसे याको अ सङ्खे किरवा नहिया कदेउन घोङही सबह । घोङही सबह फेरी बहुत हसइ ओकरमा । हसे किरा फट्याङ्रा फेरी ओकरहिमा हसइ किरवा सबह । अ छोटह्टी किरवा डौकावा कदेउन डौकावा फेरी ओकरहिमा हसिय <noise> समुन्द्रेमा पवेसिय हसे । हसे माछारिक त <noise> कतेन कते प्रकार एब <noise> सालमोन माछारिया फेरी बहुत माछरक आइटम फेरी पवेसइ अ समुन्द्रमा । <noise> हसे उतुरे कहुन ।